Aminay ndraiky tsy de misy filaharagna kintana zegny fa le planete fogna ndraiky le sivy regny de merkira, venis, tera, mars, jupitera, uranisy, neptina, pluton de satira.